Tagyi awo chei tnai, tagyi awo chei tnaba, tagyi awo chei nyimwa nyimwa, tagyi awo chei chiwagbmanyi, tagyi n chei kpe shiba, tagyi n chei kpe shiba chei gbmanyi, tagyi n chei kpe shiba chei aba, tagyi shiba n chei kpe n gnwu ata, tagyi shiba n chei kpe n gnwu anyi, tagyi shiba n chei kpe n gnwu atnu, tagyi shiba n chei kpe n gnwu tnai, tagyi shiba n chei kpe n gnwu tnaba, tagyi shiba n chei kpe n gnwu nyimwa nyimwa, tagyi shiba n chei kpe n gnwu chiwagbmanyi, tagyi n shitai, tagyi shita n chei gbmanyi, tagyi shita n chei aba, tagyi shita n chei ata, tagyi shita n chei anyi, tagyi shita n chei atnu, tagyi shita n chei tnai, tagyi shita n chei kpe gnwu tnaba, tagyi shita n chei kpe gnwu nyimwa nyimwa, tagyi shita n chei kpe gnwu chiwagbmanyi, tagyi n chei kpe shinyi, tagyi n chei kpe shinyi chei gbmanyi, tagyi n chei kpe shinyi chei aba, tagyi shinyi n chei kpe, n-n gnwu ata, tagyi shinyi n chei kpe ngnwu anyi, tagyi shi nyi n chei kpen gnwu tnai, n gnwa, tagyi n chei kpe shitnu shinyi chei atnu, tagyi shinyi n chei kpe n ngwu tnai, tagyi shinyi n chei kpe n gnwu tnaba, tagyi shi nyi n chei kpe ngnwu nyimwa nyimwa, tagyi shi nyi n chei kpe ngnwu chiwagbmanyi. Tagyi n chei kpe shitnu, tagyi shitnu n chei gbmanyi, tagyi shitnu n chei aba, tagyi shitnu n chei ata, tagyi shi nyi chei anyi, tagyi shinyi n chei kpe ngnwu atnu, tagyi shinyi n chei kpe n gnwu tnai, tagyi shinyi n chei kpe n gnwu tnaba, tagyi shinyi n chei kpe n gnwu nyimwa nyimwa, tagyi shinyi n chei kpe n gnwu chiwagbmanyi, tagyi n chei kpe shitnu, tagyi shitnu chei gbmanyi, tagyi shitnu chei aba, tagyi shitnu chei ata, tagyi shitnu chei ata, tagyi shitnu chei anyi, tagyi shitnu chei atnu, tagyi shinyi chei tnai, tagyi shinyi chei tnaba, tagyi shitnu chei nyimwa nyimwa, tagyi shitnu chei chiwagbmanyi, tagyi shitnu cheia, tagyi n chei kpe shi tnai. Tagyi, shitnu sha tagyi n chei kpe shitnai n chei gbmanyi, tagyi-tagyi shit shitnu n chei kpe tagyi shitnu chei gbmanyi, tagyi shitnu chei aba, tagyi shitnu chei ata, tagyi shitnu chei anyi, tagyi shitnu chei atnu, tagyi shitnu chei tnai, tagyi shitnu chei tnaba, tagyi shitnu chei nyimwanyimwa, tagyi shitnu chei chiwagbmanyi, tagyi n chei kpe shitnai, tagyi shitnai n chei gbmanyi, tagyi shitnai n chei aba, tagyi shitnai n chei ata, tagyi shi tagyi n chei kpe shitnai chei atnu, tagyi shitagyi n chei kpe shitnai n chei tnai, tagyi shi tnai n chei kpe n gnwu tnaba, tagyi shi <hesitation> tagyi n chei kpe shitnai, chei nyimwa nyimwa, tagyi shitagyi shitnai n chei kpe gnwu chiwagbmanyi, tagyi n chei twu shi tnaba